ایرانی جا فارسی پکوان کیسر نال پرے چاول، رسیلے کباباں اتے ہولی ہولی پکائے ہوئے سٹو جا خورش دے آلے دوالے مرکوز امیر سُواد والے پکوان پیش کردے ہن۔ جو جڑی بوٹیاں، اکھروٹ اتے سُکے چنے ورگیاں سمگریاں نال بنے ہوندے ہن۔ مکھ پکواناں وچ چیلو کباب، چاولاں والا کباب، گورمہ سبزی، لوبیا تے کِڈنی بینز دا سٹو اتے فسنجان اکھروٹ اتے انار دا سٹو شامل ہن۔ عام پکواناں وچ باربری ورگی فارسی روٹی شامل ہوندی ہے، جو اکثر ناشتے تے تازیاں جڑی بوٹیاں اتے پنیر نال پروسی جاندی ہے۔